“Henoko hoe nahazo fisondrotan-karama ianao, mahafinaritra izany! Mba azonao lazaina ahy ve hoe ahoana no na- nahatongavanao tamin'izany zavatra tsara izany? Satria tena mahafinaritra be ary mahatalanjona ilay izy. Izaho koa anefa maniry fatratra ny mba hahazo an'ilay fisondrotan-karama. Mba efa miezaka ihany aho mandritra ny taona fa ohatran'ny tsy dia hitako loatra ilay ezaka ataoko. Izay no tena ilako fanampiana avy aminao raha- raha sitraponao. Hoe inona avy ny fanatsaràna tokony ataoko an eo amin'ny asa. Na eo amin'ny fihetsika izany an, na eo amin'ny fomba fanao mba ahafahako manitsy ny diako. Satria matoa aho tsy nahazo an, dia misy lesoka izany tao fa tena tsy fantatro mihitsy.